Uju kabaya pake gia ge, ngone oro kanbaya ma faja, rasi ngone oro ena so japu se rinso, rai ngone bundur, bundur ena sodo koroho, rai ngone ciwa ena toma ake koroho, alamoi bolo ala malofo bolo ala range, sodo ena na gabu ge sira rasi, rai ge ngone fri ena la ena ma ake ge hotu, anggena rai ge ngone dide ena toma dide-dide la so dahe wange la ena hotu, ena hotu rasi ngone hoi ena toma dide-dide anggena